Izy io zany e zany e mahasara gne raha lasta andranomasigny e, vo azo igny izy tonga defa karakaraigny izy da handrahoagny izay avao fa la io tehiterizinao amigneo da araharahane bien amigneo igny, araharahan-dalitry amigneo, miova aby e raha agn'atiny agny, da sara avao izy lefa vo azo igny to da handrahoagny.